أحب ألعب Feart Night مع صديقاتي نحب نتعاون نخطط مع بعظ و دايما تكون أچواء حماسيه أحد إخوانانا و تكون متعه كلها مزح و كلها ظحك نتنافس نتسابق بصراحه أوقات نظحك بشكل مره حلو.